A naa de dechjan na la ndaruna la re ngu xraka nchujie xraka nchujie ro a la tandachi thinda ya taxinda xigu ya ro xraka ngujie la ro yaa jie la yaa nda <noise> nda ndaa e thinga nu yaa la tsi tuna chu, tuna ni, tuna thaja, tuna yaa nchi nda ndatsu chachu la ya nda xraka nchujie ru chaxi tantha nda tjigu ndachuru baru chu sitiu sine chujni tsin'en e difunth'ue diruna guen noru n'ona thi chu a re ti chu una s'ola yaa chutsi ndatsu chachu nch'u ya la para tsi thucho para sinexi tukan nchi garo' ah bueno ndaxian nchi ts'ue ndachina nch'ola ndataxin thjiga na chu e thji thi thji nda para thi thiu la nchi ch'onda thi xraka nchujie la tsujin ncha thera batsjo la tsujin ncha la nda the tsujin ncha la tanda thichjini ncha thijo nchi cha la ndaru na ndara na e ila nch'e dijunto ta'na gabino y la dijunta nana julia. Este ila nchich'e chu suna ila nchich'e chu iya ila nchich'e chu kjuna kiju nchi cha la kina nchexi na kjina la thia la ti kji jenchi cha na chunxi 'ian na kjina la ta ti naa xrala kjina nchi che nchi xron la ta de dengani sicha la para yaa chu ndathjina chu che nchi cha la inda rana fiana ncjon jon thinga se'ña para takjona ro ya ba bang'e nchi cha ya ya ndeebi la fian kunchi cha ba para chu suuna naru ah bueno yaa yaa dee nombre je' ts'e sena a la ichin sigu ya nchin ntha nda tathe tathe chenchi cha ndatha nda ya nda ta tikan na nda ndatjina nd'ua na ndathina nd'ua na ixin nyetjina nyania na nyetjin na ndao nch'e n‌chicha ba ta tharothjo na ko ta nanu la jina nanu a yaa aro jina nanu chujni jicha me xra ji na nanu nd'e che ndicha guinga'ia rindu'a nga'ia nchini tsjanga 'ia nchicha mi tsjanga nchicha ese que escurre a la mitsjanga nchicha ru pero jila tsjanga'ia nchi cha nejila ts'una nuru ñen a y ellos ya sacan como <noise> prueba jentonce tjosen nchi e ese nchi cha nejila. Ngjo nano ukee jii naa che chi cha nt'e che nchi nch'eniro yaa ese es la <noise> cultura del chokanthe a tsujin ncha la cha nch'on <noise> nchon jngu ya che nchi ch'e chjan xeeyaa na cha su'na na cha nch'on nch'on yuu la ya ndache nch'e chujni cha tio tia este abuelito yaa chujni che nchi ch'e ch'u ch'u yu ya ntha gua the ya ntha.